Oire reoreparai aueiava, oisiosa ragavira kokio kare epitaravi purapaiveira vavoisio evaoara ivaraia ora evaoara kovuaroia, oearovu vo kakiara siovaraia evoraro uvaroa epita purapaveira voeapa usipa ora ovutarovu aue takura koupasia evara purapaiveira eisi uva oearovu kokio kare ari aueroia vagapara kovuaroia taporo oaravu purapaiveira epitara. Vara ora ivere ra voa touparevere ora voa usiparovere, ora ovutarovu voa kouparovere eisi ari oearovu oea vo auero kovuaroia evaoara vara orapaiveira. Va kokiokirevere ari taraipaviei vokareia voeao oea evara purapaiveira evaoara kovuaroia Vara ora paoro, evoa vi-ita eva purarevere epita ora rerapausipasia ora vavo evaoara ivaraia, piararaia vara kekeparivere osia varavi purapaivere, eisi. Rirorara oea vavoisio toupaiveira vegoaro. Vosa vegoaro vokari ra kekerivere voari evaoara ivaraia uvaroa epita purapaveira eisi ari oearovu kataipairaravi oea vo toupai veira oruia siovaraia oisio osa uruvau kare, kurue kare oea kareuviropaveira evoare atoia oea tokipapeira oea evaraxi purapaiveira vo tavute ovaro uva voeaia taraipavioveira evoa uva epita purapaveira usipasia, ovutarovu evoa kurue kare. Viapauso epitaravaia usipaveira ari evoea raoara ragai ivaraia raga usipaveira, ari voraga vosa takuraisi tovosia auerovere iravu kokioto ra epita purarevoi ra voa kourovere. Ari riro vutaroia voari usipavere raoaraivaraia, uva voea kekeparivere. Osiasi eisiviraga.